في عمان <hesitation> أكثر الأشهر حرا <hesitation> بيكون شهر أغسطس، بتصل درجة الحرارة إلى مستويات عالية، وأكثر الأشهر برودة فهو يناير بتكون درجة الحرارة معتدلة بالنسبة للبرود-بالنسبة للبرودة بتكون <hesitation> بالنسبة للرطوبة بيكون يوليو يوليو أغسطس بسبب تأثير موسم الرياح.